بالطبع هناك فرق بين الثقة والإيمان, فالثقة تعتمد على التجربة والمعرفة, حيث يشعر الشخص بالقدرة على الإعتماد على شيء أو شخص وبناء على نتائج سابقة أما الإيمان يرتبط بالمعتقدات الشخصية والروحانية حيث أنه يمكن <hesitation> يكون دون دليل ملموس وهذا يعتمد على القيم والمبادئ فهذا هو الفرق بينهم.